Mi cadìu lu biccheri di li manu e si rumpìu. Scusa, pari c’aveva li manu moddi. Dammi na palittedda e na scupa c’arricogghiu li pizzuddicchi di vitru di ‘n terra, prima ca qualcunu si struppia. Sugnu murtificatu, spiramu chi stu biccheri nun è di qualchi sirvizziu bonu. Sunnu cosi chi capitanu, ma mi dispiaci pi tia.